समान चुनना मशीन म हर समान खातिर एक बटन यह नंबर होते। जेन समान लेना होते तो ओकर बटन ल दबा देना होते। पैसा देना सिक्का या नोट डालना होते। कुछ मशीन म कार्ड घुसा के पैसा दे सकत। हैवे समान निकलना पैसा दिन के बाद पैसा समान चुने होवे। ओकर डिब्बा खोल देते आऊ समान बाहर निकल के आ जाते। बचल पैसा के ज्यादा पैसा देवे तब मशीन बचे हुए पैसा वापस कर देते।